ngë do të harroja një jelek shpëtimi për sigurinë, syze noti për të mbrojtur sytë dhe një snack për energji pas notit. Do të merrja me vete edhe një çantë të papërshkueshme nga uji për të mbajtur në siguri sendet personale.